inteligente kaáti chi jinu xaánti ma níɨyoti ma jukuintɨ nuúyo chi jíka jíkati suni jinuti jin chuún jinuti jin te tu jukuintɨ nu lusu chi jinu xaánti te caballu chi nu kɨtɨ va'a chi jukoósoyóti te kin'ó jintɨ te tu junkavayó sikitɨ chi kuán kuánti jɨn'ó.